لوانا سايق طياره في عاصفة ح أحاول انواطنن الركاب انو العواصف دي طبيعيه ونحن كل مرة بنمر بيها والمطبات الهوائيه وح أحاول انو اهديهم بفدر الإمكان واتكلم عنوانو المسافة قربت وعن انو نحن بي سلام في الحته النحن ماشين ليها وكده اطمنم علي الاخر واخليهم يثقو فيني انو أنا قادرانو اوصلم لي بر الامان